طبعا اللغة العربيه هي اللغه الام، معاها الانجليزي لأن الانجليزي برضو بيدرس من زمان فاللغه موجوده انما في الغالب العربي هو الاكتر اجاده يعني، اكتر حاجه متميزين فيها.